azafady tompoko, sody mbô afaka mandeha aminay aty andre magnambôtra, misy thyau agnay aty akato vaky efa mitete, tegna ilay ilaigny maiky feky kogny e, tegna le manjary legny raha jiaby andragnonay ato, maratra izy ka tsy avy andre malakilaky aminazy ze tegna le urgent